Abzakira yen dadaakwa rayuwatak kasanche kita watza harzuwa achenyae yda fomdawae kila wadza ei injedi takira ziro kakira tduman akawyen natuka nowsari area sulaa area wa kira ziro ki njidaita primary scul a girjang kira ziro imwa eva lpalthu it tra primar wan emdukwadaamwa dimoshan alae kamdu kwandaa gaban to ya’kwa class zero stil imwa uva tsudae kwa class zero ki mwa uva tsudaa kwa primary one kira ichigaba kira dakuma taayiman harkara kamdu rochin tukira nigan hartara simbana chimdna ka tambian kiskejin kakira sumwa sokiale tingkia primary one har zuwa ahenyae ya siakwa fas pisicion siakwo posicion ko tard akwa class nigi to primaru one har guma yikudae primary yaasi yan sosai har madaa nai gift nigi siraki njakwa akwa yigi kwade yinyara fomda sosai yara fomda kwa rayuwa bayan nigi bayan nigi kuma harkimo nigi kaa kudai primary kitrakwa jsss junior dal secondary school gumsiri har kaa mwa jarabawa yidu ei tasi first akwa student out of one hundred akwa class idda si fes ninety nine hundred dia kiyaa scow’kwa. Duk samisa ka yakyazam ra kimwa harkayar mwa kana emta nai headboy kuma sara kamdu naiyan yenyichu wadza amu yekokori kasu kaara jaekwa har yanji aaren jaikwa yayeke yabara gamsutda akwa rayuwadu kana ga abunda suraa kaa mwa bohii kuma har ahenya mandur emi area wurida kwa dara nukutu sulaa a’a no adu’daiwae jar wul nakka kana jagan ja hullai amsa si da sauran sulaa jara bar nuwale ama tadamae’ chinda kana nuguwae dakuma ‘ sigi simsi alagae ka tambi kasan chingan kwa sulaan da damichin wae nugarae faru nigi jirnu kana ye hil amsa’arae sulaa area kanu sulaa area no yeletika tayim’wae kuma jar nu kana imudu’area har ahenyae yi kudai, aa gumsuri eva maakir’ra kumwa tamwawae kama ki kwaddaa siyaakwa arabic tiches collige kamwa ki siyakw jss tiree ama isia’kwa jss 3 kuma tikira emdada manna resulwa kuma kira’da laku tikura gisiakwa bodi scull emdur incourig’ngu ka kira ‘aduwne ba motivation kuma tikura jinior jaradamu sosai dayi emdadawi kira dayi emda emdaadawi kirama nigan a sin damuwa la’a <hesitation> tambian sin soki sosai miya kira kiraa so sambia’ye yasikwa tard po thar pocision ko fors pocision nigime nira kia murna rayuwa aka tambian asi kis kejin kira area ah lukwa aa suwa ama kuttu gira kiyan’gan har yanzu. Ibu dip akwa boko sosai ama itabwa ko kur’aniwae nigi mijaikwa sira ki chiri gasu yotda gabara sun gabpan nigi a tow nigi yaadi nigi aa sin gabpan sosai dayi murra kira aray sukaren dayi ka tambi ka tambi katambia kasarchinaa lamur dukum’ma ka tambla namur sa’a kuma dasa mura mwa dashi murta’mwa aduwa kuma da rayuwa duksura surakamdu vakiralagu kwa lamaran gukulchin tuka tambi wakwa lamaran abuwae miiyaye aduwa gan jatu ja dayi miyaye gudamwa kwazo kuma ga mwa tambi jadi kana amwaraa kibananyae gira mwa magye ka giramwakwa kana ginjaa bong kana tambi adi kana now gada mwa kana ka tambian yaya banachingae dayi murtamwa kokari kumur kira ye kataambia murdi ka dayi tamwa’tna amma nigi aray tamwa mis abwachi wae amma a’bohi yikokaro sosai kinjai taarubo kackaadi emdinai giv aray kackidi aray sulaaka aray dayi yingadi sutda ivalahi ingamsuda sosai mana. Kuma sura kiya mwa kuda yafomda kwa sugan kuma abohi su takiragi kigaakira gamwa competition adi nakandaakira duk kira gan kana a kira ragaachiri how sulaa akwan jirdukum aray ka kana gaahinyae kiran kwa a sin motivation lagu sosai kuma da suran abadaagamsutda ki wula babada gamsua gan kwa dayi yafwfumai dayi akwadaa nai kwazo nirkira kiya jagdi dama akwa suraa kiyan mwa nigi yadaa fomdawae sosai harga allah takira dum vwadu araeya awa kishi ko gaaza mamtabama mandabara kenakra tamva kira kigsunya sosai emta nag prfet ko sulaka adi nigi adi akwa bwan takira nigan nigi kaa kira sosai dayi ka tambi kaya banachin nigi tu sura kwa dainyae. sulaka ka taambia ka taambiya ho barka kwa kira mi kana sulaka mo yada kwa emdae bohiyawae wae problem <hesitation> dakuma kira aray ganma anay yisi bow islamia sara ka islamia girjang malum adi tanai motivation sosai malum poloo sara kiyara moti ma a ma itajadiwae kaka sin kackadi kandaanu kana queen prima uinpramagi kasin ta baa bord ka rubo kaya nakam dae kashmdi ka chil karaandae wan wan week or wan week dasula apon ninda dayi kisura chiri kira har yayin taman nigu jaju kaamwa agora nigi aran kadaku har kumbanasi ka kiran abwa sosai sosaima nigiye yingaadi gamsudae kur kiran sosai avigi nigi tumwa har kisi da sauran har kaamwa primary <hesitation> dayi sai godia day tambi kambana chindae ayi kira’ta kamdaa mwa aray dayi ka tambia kiya sin bana emodai dayi sai kai aduwa kuma kira kan amma sira magadai kudan daa baran suhanyae’di emdu dayi kuma sulaka aran dayi tambi kuma saitambi dayi tambi kaya banachin emdu kum dagae tambi kaya kumur chickaachin uvi darnwa amin dayi saitnar jae.